Pite reta iku, púku omoe ,oesa yave jenonde guinoi jembiu jukurai jaereta oipi jare jou. kua mbaeti guinoi yave ngara jaereta ipuere okaru vi jaeramoko jokua ikü tumpa omee supe elastiko rami ipuere vaera oipi mbae jare jou jukurai jae oikoj.